Ñy fanaova fañandrama aminy ñy biby tsy ara-dalà, fotony: -ñy biby raha manañay manahaky ñ'olombelo avao, natao ndranañahare, mahare maharare, ka tsy tokony ho viraviray ñainy, fe ñ'olombelo tea mañandrakandra ka tsy afaky tampihy nteña ei aminy ñy raha tea.